Nojah, tilli panõt ja rohilist sibulat ja sis viil määnestki peterselli ja. Iks, iks, söögele sääntsit maitsõkasvõ iks tasos pandaq.